مشاركة المواطنين في الانتخابات طبعاً ينم عن شعب واعي شعب مثقف شعب مشارك، شعب يهمه إنه يكون فعال فعلاً في المجتمع وطبعاً آراء مختلفة يعني أفكار مختلفة وإبداع مختلف، يعني الاختلاف دايماً يقولون الاختلاف رحمة، فلما يكون في اختلاف بالتصويت معناها إنه في اختلاف وجهات نظر معناها في إبداعات مختلفة راح تظهر، راح ندركها مع الوقت.